Bestie disgüstuze n'a cunosu tante, supratüt le cule ch'a volu, cule ch'a volu a më dan fastidi e ën particular a sun le cimici, cule li che se ti zgnache a spüsu, pöi a m'da propi fastidi tüti i vulati-i ch'a t'ven-u, ch'a ven-u a rumpe ecco dizuma parei